Xana kini nu nunu, kuanda kondo nunu, nguanagua xaku tenó nono, te xhuxhenió anyió xakuen tiunó ngueni yunó kuentión datiuño.